जो जापान के संस्कृति आ से काफी अच्छा आ। जो तैकके लोग से बणके हँ देखनाक। तैके कधी भी गलत चीजा ना हँ। जो भर देशांडी हँ।